एक छुटू व्यापार शुरू कनाले सबसे पैली योक अछू व्यापार विचार चुनुण वेका बाद मार्केट रिसर्च कन फिर व्यापार योजना रिसर्च कन जू आवश्यक लाइसेंस या परमिट वे थे प्राप्त कन। योक बजट भी तय कन सही जगह और उपकरणों कु चुनाव कन। प्रमोशन और ग्राहक सेवा कू भी ध्यान रखण।